Si su barantotto, barantotto andemus a s'ottantenniu 'e sa gioventù, a Roma, Papa Pio dodicesimo si <hesitation> Carlo Carretto su presidente de s'azione cattolica, e su barantotto aia deghessett'annos seigh'annos <hesitation> o carchi fotografia ancora si <hesitation> 'idimus abbaida su barantotto ancora Italia sa zente si lamentat dai Civitavecchia a Roma sigomente non bastaian sos trenos <hesitation> pighemus in in vagone bestiamine, a sa furriada no, ma a s'andada fimus tres dies inie, andemus a pighemus in vagone bestiamine istaimus in via della Conciliazione collegio Pio nono fimus propriu acculzu a Santu Pedru, e fimus unu gruppu fimus Baingieddu, Toninu Fresu, Linu, Linu fit soldadende, in licenza e benzeit 'estidu 'e soldadu ca dai Roma si che recueit a Napoli <hesitation> Giuseppe Giuseppe Taras, Giuanne Giuanne Fois, fimus parizzos fimus, fimus parizzos si Pietrinu Casu <hesitation> e, aiat seigh'annos deghesett'annos ei ai a via della Conciliazione non fit abberta comente fit como, b'aiat cosa in bia, b'aiat co nde l'an imboladu o andades direttamente a Castel Sant'Angelo capito, como est tota diversa, ma innanti b'aiat <hesitation> cosa in mesu, giremus giremus ancora mind'ammento fimus in <hesitation> via dei Pinci mandighende fimus in una trattoria, 'essemus e bidemus unu tirighinu, in Roma puru custos tirighinos <hesitation> ajo ajo pigamus inoghe pigamus inoghe e custa piatta San Pietro in Vincoli a custa chescia e chie b'acciappemus. Su corso de Michelangelo <laughs> pro forza Pro forza meravizados sa zente <laughs> daghi 'ides zertas cosas daghi daghi paret faeddende daghi a razza 'e ammento e minudu e su faeddu li mancat essu ca e atteras cosas, via dell'Impero, su Colosseo, intrados a su Colosseo matessi, e a como lu sun ponzende a postu, ma innanti non fit gasi barantotto non fit gasi e, barantotto fotografias, e così è atteras cosas. Bo' <laughs> atter'una 'olta 'enzeit su piscamu Cogoni e fit delegata fanciulli, organizein sos saccheddos de su trigu pro sas ostias pro sas pane e totu andemus tando bind'aiat minores bind'aiat Pius mannos tando custu mesu boidu fit gosi ei su piscamu fatteit <hesitation> questi son proprio sinceri mi ca <hesitation> fit modestu su 'odale <laughs> o azzione <hesitation> e contos de azzione cattolica, fotografias ira 'e <hesitation> bellu però, bellu periodo e bellu periodo essu essu c'aiat pius familiaridade como como sun totu mannos como sun totu totu isnellos 'ido sos mios mamma mia 'e su chelu o ua toccat a su babbu e a sa mama, eo non mi miscio, eo non nd'isco avanti, non sun drommidos los beneigat custu de accordu, non lis piaghet sa musica Lis piaghet sa musica, no est nudda, cando fin in quinta elementare passein sos professores chi devian leare sa primma, e totu los proaian los proaian, istrumentos s'imbucadura, sa 'odale, e a sa Davide l'an dadu sa trumba custu professore, ed est istudiende, como non nd'isco <hesitation> ocannu intrat in su liceo ma non isco ite <hesitation> si leat liceo musicale si leat non nd'isco <hesitation> non lo so però b'est su babbu e i sa mama, l'an a bier issos a mie <hesitation> si puru zertas cosas